يعني انا مادابية يكون عندي القفلة الي تردك في الوقت للا- خيرمن يعني تكون عندي القفلة الي- الي تحبس الزمان انا- انيا راني قاعد في عود من حبس الزمان راني قاعد قاعد قاعد راني نولي لو- بعقلي للور ونخمم مليح في غرضي وش ندير وش منديرش